ما عارف انت قاصد بي مدينتي دي ياتو حتة، ميلان ولا الخرطوم، لكن إذا في ميلان الاسرة المتوسطة صرفها مابين مية و خمسين لي متين يورو في الاسبوع و قريب من الالف يور في الشهر. في الخرطوم حوالي تلتمية الف جنيه في الاسبوع و ممكن يفوت المليون جنيه في الشهر.